बिस्तर एक अइसी जगह है जहाँ न केवल हुमाओ शरीर आराम करत बल्कि हुमाई आत्मा को हु सुकून मिलत है। जब बिस्तर के बारे में सबसे पहिले सोचत है तो हुमे सबसे पहिले उसकी गरमाहट और सुरक्षा को अहसास होत है। दिनभर की थकावट के बाद जा बा इक्लौती जगह है। जो हुमे अपनी बहन में समेट लेत है और सारी चिंताओं को थोड़ी देर को भुलावे को मौका देत है। बिस्तर सिर्फ एक आराम करने की जगह नाई है। जे हुमाए जीवन को कई अनमोल पलन की गवाह भी है बचपन में बिस्तर वो जगह वो हति। जहाँ हम कुन्दा फांदी करत हते कहानियाँ सुनत हते और सपना देखत हते। पर आज ये हुमाए दिनभर को आखिरी ठिकाना बन चुको है जहाँ हम खुद से मिलत है। ठंडी रातन में बिस्तर को गरम <hesitation> चद्दरें गद्दे। और मुलायमता और तकिए का सहारा जे सब मिलकर ऐसा अनुभव देत है जो दुनिया की किसी और चीज की तुलना में नाई कर सकत। बिस्तर न केवल नींद का साथी है बल्कि ये वो जगह भी है। जहाँ अपनी खुशियाँ और गमन् को साझा करत है। जा बा जगह है जहाँ हम अपने सबसे कमजोर पलन को सशक्त महसूस करत है। और बीमारियन को हमाई देखभाल करत है